कुछ दोस्तन के समू होगे जेकर में तीन गो लड़का और दू गो लड़की होगे जेकर उसब कहीं घूमे जाएचे। और घूमते घूमते उसब एगो गूफा में जाएचे और गूफा में जाएचे उसब अंदरे जाएचे। तो एक अलग दुनिया होगे जेकर में आधुनि अधूनिक तरह के बहुत मसिन होगे। जेकर बहुत अलग अलग भैयानक तरीक के काम होगेचे।